أتأكد كيف إن اللي أنا شايفاه حقيقي مش محاكاة للواقع هو إني أعيشه وأعيش المشاعر بتاعته، أبسط حاجة إن أنا أعيش التجربة دية وإن أنا ألمس التجربة دية في اللي حواليا يعني أشوفهم برده عايشينها معايا. يعني أشوفها من خلالي وأعيشها من خلالي ومن خلال الناس ومن خلال مشاعر الناس حواليا.